א סעטילייט ארבעט אזוי, ס'באקומט סיגנאלן פון פון דא אונטן פון די וועלט פון ערד און סיו- ס'ניצט די סיגנאלן און ס'טשעינשט ארום אפאר זאכן טוישט ארום, און נאכדעם שיקט עס אראפ די סיגנאלן צוריק צום ערד.